أول شي مابه عشا لا تتعشى أبد ترى وايد وايد العشا يأخرك بالنوم هذي شغلة ثاني شغلة توقف المنبهات لاتشرب الشاي ولا القهوةولا أي شي من هذي الأشياء اللي راح تزود سهرك ثالث شي عصاير فريش تاخذها من هون تنام من هون.